Omughaso werighanyira omwobwomezi bwethu, erighanyira, iwe ngiwe ekyindu kikabya ikya makulwa okwomuthima kundi ibwa omundu wamamughanyira naghu ghukoyowa omutima waghu inamakolachi? Inamahulikana. Nerighanyira ebayubli yikabugha yithi ghunyaire naghu nuuku wanaghanyirwa neryu wamaghanyira naghu ghukaghanyirawa, nerighanyira likaleka iwabya bughuma na'abandu kundi obuli mundu oyukakulha ekindu kiibi wamamughanyira ghukayongerahu eribya iwanganasakania naayu neryu kikaleta obughuma okwa bandu, kikihahu esyombarana esyenganaletha ebitsibu kandi binene kulaaba erithendighanyira. Soo erighanyira kikayamba iwe ngo'mundu aya aya ghukayamba ooo iwe ghukanyira, neyaghukaghanyira mukabya imwangasakolhaki? Imwangana sakholha obughanda.